புதன் கிழமை பற்றி நினைத்தால், அது "வாரத்தின் மையம்" என்று தோன்றுகிறது. வேலை வாரத்தின் நடுவில் இருப்பதால், அது ஒரு வழி கடந்த மற்றும் இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டும் என்று உணர்ச்சி ஏற்படுகிறது. சிலர் அதை "ஹம்ப்டி-டம்ப்டி" தினமாகவும் குறிப்பிடுகிறார்கள், ஏனெனில் அது ஆழ்ந்த களைப்பும், கூடுதல் உற்சாகம் இல்லாத ஒரு நாளாக உணரப்படுகிறது. இது ஒரு சந்திரனின் மேல் ஏறி கவனம் திருப்பும் போதும், வார இறுதியில் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை நினைவில் கொண்டு வேலை செய்வதும் ஆக இருக்கிறது. உங்களுக்குப் புதன் கிழமை தொடர்பாக ஏதாவது தனித்துவமான நினைவுகள் இருக்கின்றனா?